Fomba fiasan'ny vata fapangatsiahiana izy io mandeha herinaratra mitovy amin'ny fanamainam-bolo ihany fa atsatoka ihany koa izy io ah, de mizara roa ao ambony f-fanavainganana de ny ao ambany ah mampangatsiaka izany hoe raha zavatra mila tehirizina ela be toy ny hazan-dranomasina ,ny hena, de havaingana ao ambony fa raha legioma sy ny voankazo ah de ampangatsiahina ao ambany.